Nroog siikone joniyone kama ni bhuughune ni isiimaa, mu rootu maama la oo, issii yéye ni mu rootu yi, gnéné-docka-ma-ma-mu gnéné yi mu ka tuude yoo, mu yick i la déésine. Ma nima tuude yi, mu ringi thické yi: ghune goré ghune, yoni nroog ruu thicka yi lingitineji nsiingh. Ni fiima nfu keubeji nééyang, mu faa yick wamaa idéésini ni. Ghune han ngwii nthiigh mu ringi roomeji, foo gwii nrare. yuna ifé siikone joni yonne kama. Mbaanangh ghune oo, ni isiima mu féérine, ni mu yick iwiitine kama, mu-mu buryi wooma mburu a duitiyi. Naa duitiyi dorong, a loka siindayi. Naa siindayi fo worama i wuuruni ni: mu ringi bhadatii gwii ndéme mu roomeji, ignan tigné.